Raha laha zao manokany aloha gny tabalaky rô tiako satria mahafinaritsy ahy zany gny volony e, misamisa azy an-tragno ao mahafinaritsy ahy fa gn'alika zao mahakamokamo ahy mahita azy mangeringery, mandoto.